حاول أنك تبدأ بأكل وجبات صحية قليلة، لحتى تتمكن بعد ذلك من الأكل بشكل صحي دائم. هذي الطريقة وايد مفيدة، وراح تساعدك تسوي نظام غذائي تستمر عليه لفترات طويلة حتى تنقص وزنك.